لو كنت حشرة ليوم واحد أكيد أحب أكون نملة تخيل تجدر تشيل أشياء أثجل منك بخمسين مرة، وكمان تجدر تستكشف كلل زاوية وركن في كلل مكان، كمان بالإظافة إلى إن النمل مجتمعات منظمة جدًا ممكن أتعلم منهم الإنظباط وكمان أتعلم منهم التعاون.